Ezipta ndray maro raha ein hita any. Any zao misy resaka ataontsika hoe mpanjaka Pharaon zay zao malaza be any de any koa ro ts- misy pyramide de l'Ã‰gypte zany aby hono e, any aby zaka malaza any. Abakeo koa misy hitanao karazana biby tsy mis- tsy misotro rano <noise> pendant deux mois reny, hafahafa mintsy hoa, deux mois tsy misotro rano karakaraha zany.